Ikyeng ikan ares ifɛ kutek de ni rem zizɛt-zizɛt ni kutomong de. Ikyɛng ikan ares bayes ide yɛ isabulu ni but. Ni seng kɛ ni cɛn ni cɛn a nasara yi ba yes yɛ soap. Kutomong de-kutomong de yet ba di sos, ba di sos. Iren fɛ ba di so ski ngↄn so, ki da so, da bↄ shi, kɛ shi kyang, kɛ a fe ayi. Ama bↄ shi kyang, da tseng nit u naso da tse, itse nitu naso me akwai ikyɛng, kpɛng, ikpɛng, i da be na furutut. Ki be na furutut ↄng, ni ngↄn kpɛng ni ↄm. Kɛ ni kpɛng ikyɛng i-kyɛng isos e yi ni rↄm ngↄn kɛ ni kpɛng ni kuta ko kuta naso ayi ni di so. Da kpɛng ni kurↄm ngↄn wuruk chɛl. kutomong de yet ni ku turung arik fi ku, arik ↄng fɛ se nirↄm anet. Kutomong de yet, kaakyɛ rik fɛ ase nirↄm anet, a da kyem a turung. Ki so nashi kot anↄng, akwai name ni rↄm ngↄn, ashi kot da kyem a tun name fɛ nase nirↄm awo, tit ikyɛng isos e yↄng. kutomong de nizen ikak. Ba yet naso kyɛk awo, ba kyem ba di kan itsɛn. A furutut e ↄng ba kyem ba di kan itsɛn, kuma ise nzam-nzam e. kwai dↄng fi se shing’iring, akwai dↄng fi yet nkpe me, akwai in yↄng fi nyet ashi. Na yↄng fi yet nkpe me yↄng, kit e res ni kyɛng ikan ares fɛ ba yes abokiti, ni ngↄn di te ide naton e nidi zaat naton e, ki di zaat naton e. ni di korok ashi, idi kurok ashi ni ngↄn won afi kabi zen gyet ki won afi kabi zen gyet ada yunung ares na nↄng wu fɛ da sak ares e da yurung, ada barang agap. A da sut, ada sut arik e, na ma a sut ari e, ngↄn da bɛ ni kyɛng ikarang ares e idↄng fi se shing’iring e ni ngↄn di kpɛng ni ngↄn di kpɛng. Ama di kpɛng, ni ngↄn kpɛng ares e na res e wuruk chel. I dong fi yet ashi me, ba kyem ba di kanang itsɛn bakyem ba di kanang itsaap. I kanang itsɛn ki da kanang itsɛn ni kyɛng ikan ares ↄng fi yet ashi me ba korok ide na ba, na ba kyɛng, kɛ na ban tse ayi ni di te shi, ki di te shin a be na furutut, kɛ be na furutut ↄng ngↄng da sok ikyɛng ikan ares ko ya fɛ ba yes asoso ni di te na yɛt e. Ni ngↄn di kpɛng na ma donong e kɛ ni di kpɛng ni itsɛn e ayi ni di kanang itsɛn e idↄng sak itsɛn wuruk cel. Ki kanang ares, kanɛng itsɛn anↄng na shi kot, ayↄng fɛ bɛ name naseng ba da kyem a tun ba tit ni ra amfani ni kyɛg ikanang ares in yↄng fɛ bes na furutut. Da kyem ira kutomong ni de niren ikan itsaap, itsaap, itsaap atak afaa ke itsaap atak anaas ayi. Ba kyem ba di kanang ikyɛng ikus arese ↄng ibe itek de susai nek banet dot bar a nfani ni de ni ren zizɛt-zizɛt. Da kyem idi kanang kuta. Ki kutu terik, kutu fɛ ba yes a suminti ni seng. kukyɛng e kyɛ ba di kurok da korok nan a ben ni ngↄn di kook ashi, ni ngↄn kpɛng ni kpɛg, ni kpɛng. Da fi bi rɛng ashi me, ni be na shi fas ni ti ni di te shi fas ayↄng fɛ se cɛl, ni tini rɛng ni fuut, kutu me da wuruk cɛl, kukyang kus ares e yↄng yet ikyɛng fɛ ba net shim ngma kazatse di ra kutomong ni de. Ngma banet di ra kutomong ni de.